ⵎⴰⴽⵀⴰⵍⵓ'ⴰ pⴰⵏ ⵜⴰⵔⵉ'ⴰⵏ ⵏⵉⵜⵉ'ⵏ, ⵎⴻ'ⴰ ⵜⴰⵉⵙo ⴼⴰⵜⵉ'ⵏ ⵏⴰⵉⵙo ⴼⴰⵡⵔ'ⴻ ⴷⴰⴳⵀⴰv ⵔⴰⵎ'ⴻ'ⴰ,. ⵎⴻ'ⴰ ⵔ'ⴻ ⴷⵉⵜⵀⵉ'ⵏ ⴷⴰⴳⵀⴰv ⵔⵉⴳⵀⵉⴰ'ⴰ, ⵎⴻ'ⴰ ⵔ'ⴻ ⴷⵉⵜⵀⵉ'ⵏ ⴷⴰⴳⵀⴰv ⵔⴰⵎ'ⴻ'ⴰ. ⴻⵔⴻ'voⵏ ⵎⴰⵜⴰⵡⴰⵜ'ⴼ ⵙⴰⵏⴼⴰⵜ'ⵣ ⴻⴽⴰⴷⵓⵜ ⴷⵉⴼⴳⵉvoⵏ ⵏ'ⵉⵏⴳⵉⵏ ⵙⵀⴽⵉⴷⴼ ⴳⵉ'ⵏ. ⵉ'ⵏ ⵏⵉⵙⵓ ⵓⴼⵉⵍ ⵀoⴷ ⵍⴰⵏ ⵏⴰⵉⵙo ⴷⵀⵡⴰⴷ, ⵎⴻ'ⴰ ⵀoⴷ ⵍoⵔ'ⴻ ⵙⵀⵜⴰvⴰⴷ ⵍⵉ'ⵏ ⴻⴽⴰⴷⵓⵜ ⵍoⵔ'ⴻ,. ⵜⴰⵡoⵍoⵔ'ⴻ ⴽⵓⵍ ⵏⴰ'ⵀ, ⵏⴰⵉⵙo ⵜⴰⵔⵉ'ⵏ ⵎⵉⵜⵉ'ⵏ ⴰⵏⴰⴰ'ⴰ.